Mi yeloto mi warta o tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde waɗude toɓɓere eɗi no ngoni ndaarayde galɗe e yimɓe e sabu ɗuum ngal njiddaade. Miɗo waɗataa jaɓde toɓɓere teddude, ndee o waawataa tawa ngam fowru tan, kadi miɗo waawataa njiddaade ngal nafoore e ɓe goɗɗe.